शारांत एक ल्हांशे फ्लॅट घेऊन रावल्यार शारांतले जीवित। जियुंक जाई शाराचो गोरधी, घड्येन्चो आवाज, आदी। खेजारेंक कोण असा तेंम लगून लोकांक खबर असोना। गांवांत वक मोठलेम घर घेत्यार गावांतले जांत जीवित। जीयुंक जातां गांवातले शांन्त वातावरोन आनी पांचवेचार। सोईंब मोणाक शांन्ती दीतात गांवचो मोगां आनी अपुर्बायें। जियतां म्होंटोंच मका गावांत घर घेऊन रावुंक जाई।